'A verità? Ij vulev ji a Roccaraso ngopp 'a neve, però m'è passat 'o genio, aggià luà <laughs> e aggia vist chell ca sta succerenn ultimament, proprio cu chist fatt 'e Tik Tok, ca tutt quant hanno pigliat d'assalto stu povero Roccaraso e ij nun aggio potut ji ngopp 'a nev. Quindi se proprio devo scegliere una meta, proprio pecchè ij schifo l'inverno, 'o fridd, 'o gelo, me ne jess proprio 'e Maldive, m' pigliass 'na bella capannell, m' mettess là ngopp 'a 'na bella amaca, cu nu spritz mman, <laughs> cu doje ca m' scioscian e stess là tutt 'a jurnat. Dalla mattina alla sera, ngopp 'a 'na spiaggia, m'addecreasse, credimi m'addecreasse. Pecchè a me m' piace assaje l'estate. A me m' piace 'o calore. A me viern nun m' piac. Quindi andrei sicuramente in un posto caldo, proprio deve essere bollente, oppure se dovessi scegliere 'na meta chiù culturale e vuless fa l'intellettuale e vuless fa l'intellettuale, m' ne jess 'o Giappon. Bello come m' piace 'o Giappon. La cultura, il cibo, 'e pruvass nu sushi forse nu poc meglio rispetto a ste schifezz ca s' trovan cà <hesitation> e jess a verè i templi antichi, la parte di Kyoto, la parte di tutte queste zone interessanti, dal punto di vista della tradizione e della modernità del paese. E pò ceh. <hesitation> A me m' piace assaje pure la cultura giapponese chell delle, dei manga. Io leggo tanto i manga e m'piaceno assaje gli anime, i cartoni animati giappones ja, chill ca s'veren dint 'a television: Dragon Ball, Naruto. Però s' sap ca nun so cartoni animati, s'chiaman anime. Quindi <laughs> non, nun c'mbrugliamm. Quelli sono veri capolavori. Mo pens ca m'sto leggenn Fullmetal Alchemist, n'ata vot per la terza volta, pecchè m'è pigliat sta capat. <hesitation> E quindi sì, si proprj avess scegliere 'na cos me ne jess 'o Giappon, però pure qualche paesino dell'Italia, sai Firenze? 'A Toscana, m'piacess 'e ji pur in Toscana, me ne jess pur là. Facess nu poc e nu poc ja